Enjii nuŋu nunjaanaanu wasik gin ner herti, n̰ee annaa taawaŋunu, enjii tiŋ kiraa an kaŋgu n̰ilii, n̰ilii su bes tin̰i kaŋgu batak de tin̰andi, annaa taka enjiinu tiŋ lolii an tatarnu sadar nugu mbullut sun koron ner njurun, rijeelee n̰ilisir nun ner taysun, n̰oolu kan lutusii lolii almaŋjee kaa tawa ta teneri, enjii tiŋ jaa too sasalaa neriiti, too kokowoo, too sasalaa kidjijikirii melee, too kokowoo, lahat galaa liliyoo wuraa kan nerii, too fuluudaa melee niskerii, tatarnu kaynu guŋsu harkak kan ta nerii tiŋgu kaynu midji kisan wiri yak jaa wasigin ner tiŋ kaŋgu haadir batak tin̰andi. Enjii aasuŋun tatarnu «hesitation» gulsii nun ner, wujaa farjesee nun ner, andriyan bar nugu dum kolok sun ilantuu nun ner karan, hillal kaa koyok siren bitasii kanii kaa, osurtuu kaa, koyok sire sadar nuŋgu mbara. Andrii ta teri. Haa andri karaa tenee tiŋ jaa, ilii terandi, harkak lollik kan ta teri, uuk kaa jaa tiri aasuŋun tatarnu, annaa taka almaŋ wayaanu kaa toonuŋu n̰amsa teyi beejaa taywi haadir kabalak su kabalak su neyi taywi. Annaa tika wisiginiŋ geelegu niyek kan ti hayin taan, wasigu tii niskeerik ti, wasigin met miji giitan yak jaa enjii nu tiŋ kiraa an kaŋgu malmal su n̰ilii n̰ilii su ti kaŋgu tin̰kaa tin̰i, annaa tika kay too enjii nu awaamigu tin̰andi wirka ta awaamigu tayaka jaa enjiinu tin̰arka tiŋerchandi. « hesitation» wasigu tii lel gindan ner ta lutok tin̰aa kaa boŋoo tenee, usoo tenee winnilteetindol, annaa tika met minji wisaandak ti, kaŋgu ŋolot tiri ŋolot ndorŋoonu tifii kijii nun naa nukaa tin̰I kay too tundumuki, hillegin wasik tuŋuruka, hillegu dumnaagu mestuu melek taanu kay too kolii tin̰i, too nundumunin, too ŋolot tun. Andriyan kaynugu lolii taaba nindrii ti, wasigu gelek nak taan wasigu n̰ilik an turŋasi, kilŋaagu trufunun daligu trufunun, ŋornugu trufunun, mesee nugu trufunun jarigu trufunun, jarigin ner, jarigin mesen ner mesen turaŋnu n̰ilik, n̰ilik tan ner artuk kin artugin ner kar kikimik kin, kikimigin ner kar owun lutoo lolii nin̰ak ti haadir turŋaanu, waagin hez kir nu ikaanak kokon tilsun hillek kaamil nin̰ak ti haadir nun, annaa taka wasik hillegin nurŋasgu tii «hesitation» kasa ta wayaw ti, tawaa teneen jaa enjii kan, gisiŋaa kan taŋtuunugu kaa fit su dalii nungu kaa mbara. Liŋak tataygin andri ta tii gu wunjaaki. Wujaa wasik yak boorok worŋogu jaa kadaadin ta turŋasi. Boor nun ner kodron ner, chadar un ner bitan ner, wurŋan asin n̰a tataynu kaŋ met tayawndak ti loo kaa jaa tusaakandi, barjisee lolii n̰a tatayka ta, tawaa nas nu owol nak kin barik tek n̰iliŋalak wundurfunokata, tiigu ndrakan ta tussaaki, annaa taka tusaanakata, wasik n̰iliŋalak wundurfunok tiigu jaa meleenu waywi.